Ewa aminay aty zany <hesitation> misy karazana satroka maro e! _x000D_ Ohatra hoe kasikety; io zany petite casque donc fahaizan'olo anazy zany! _x000D_ Tsy mapiasa caque moto fa to de kaskety; raha io souple kôfa andro mafana efa hainao mampiasa reny; de eo koa misy satroka kôfa hitanao zahay refa andeha manapaka vary reny? _x000D_ Andeha manapaka vary reny misy satroka gebageba zay fanovanay azy! _x000D_ Io zany tena miaro aminao io kôfa andro mafana be reny e!